إذا كنت تسألني <hesitation> الكلاب <hesitation> مش تح- ومدة التمارين اليومية تعتمد على حسب السلالة والعمر ومستوى النشاط. في كلاب نشيطة ورياضية مثل كلاب اللابرادور، هذي ستين لمية وعشرين. في كلاب صغيرة مثل الشواوة يكفيها من عشرين لأربعين دجيجة. في البوبيز يحتج- يحتاجون لتمارين أكثر ومتكررة خمس دجائج لكل شهر من العمر. وفي كلاب كبيرة من عشرين.